जुता तमान किसिमके होतहएं । जुत्ता का चिजको बनो हए बनाइअनुसार कपडा को जुता, खालको जुता, कट्ठा को जुता, पैराको जुता और पैधन अनुसार सदिमान पैधनबारो, पार्टी मे पधन बारो, जाडो मे पैधनबारो, घामुमे पैधन्बारो, बच्चक पैधनबारो, बणेक पैधनबारो, बुढेको पैधनबारो ऐसि तमान किसिमके जुता होत हएं ।